Kuna ne xin nchi ncheba xran nchichjen jeni kunia na yuu thi ngo jii chujni chuxinabana ncha na tu kuñaguan ja'a tsjanga teba ncha na thingo guasineguan ncha xinga mee ni na kunia na kuñagua, naa nche sate ni ba na thi cheniba nixin nchi ko nixin nchi rakoguan nixinchin ku ya ni the magua dikua niiuni nchana tathingauba tathi temagua ora nda tsji thejo ni ke sine ba nchana nchegua nchana thuchinagua theyaa nagua ja kuaja thi ndatsjua ja nchegua kju nanexin nchi kuyia nanexinchi ncheba ke nche je nina tasina yuu thuñau ni na u thixi ruxruthje ni juuni nguna ne ixin mexinxin inaa nche ba nixin nchi gu xraxruan uncheba xranchi xanchi jeni ni bakuna xi nchechunda guasena junixin nchi. Chunda ba juaxraxrun xran nchi xraxro nii naa ncha nchi ku naa nii ixin ncha nchi xraxrua na je nii naa ni chja ne ko naa rujaya nichja ba xinga mee nii yoo yuthuñao u naa uxinga mee tjui ujunga na xin nchi xin gaa mee nii ruxema nthajua yuu rueba ntha na nii xinxin xin ngaa mee nii nii xinxin ntha tjse juni nchegu xee nii uxin naa nexin yuu the ncha nguexin thia kua ke nche ba ko ncha na tjaa ncha'a thje ba taaxi thinga tjaba tingi xrangagua mexinxi dinga tuexin ba rue nii ba ura nexin xin jii kuxijno xinga mee nii nge thi kuenii irua ncha thji ba nda thja ncha ndatsjua ba jina tjse ba ncha'o thjiba taxingamenina ko jii chujni dikon ja the jkin the the xingamee ko yaa mexinxin kuxijno ituñua ba tusjina neba dhin ngiva ncha nche kuxijno. Thingoo jii kunaa ncha naa nchan ke ncheba thi ko chunda ncha na ncha na kuxijno ncha thikua xran nchi tuñao ko ncha tuxemja nda ba yoo tadi keya ruxema naa baa nixinxi yoo thani ke yaa nda uthe chueba thja ncheba nda dikao ba jaa tjse ba nda diu thja xinga mee ba xen mama xin nchi rua ruju neba uxinga mee nii ko yaa jinda ruge ba ncha nchen nchen thi <noise> chunda ja.